<hesitation> yo sima dékdi mo régui bode ni pourou idika tigné, ni mo férine si yadi idé fénan, ni wo kotou dékdi, idé fénan ni kotou dékdi gnodiou, dékdi ila boughi niné, isi yadi youne béne ila tigna nan koni, ila thiké, ila thiké bélé ifiyé rome dji, ifé bou nirone, ila thiké ibélé, dékdi yoni yone, dékdi nro dioniyone niroma mo kotouni boughoune ifouye tine migné iwa férine, ifouye tine migné nire wo kotou, iwa kotou kama fan, fouye tine migné younou bane né younou yélé foune. dioniyoma ni férine isi yadi, ila sidéyi lé wari kouratighi fé wourou kon, yongoughi an diongoutouma, wi wo wi yéma iléni ni idéye, isi ghoune la fénan fo same koutoula dé sano thine koutoulane isi younne fénan ifé tigné déye li dokéhi béné ni sidé wala ni douiltighi waré fé kourou kon ila rome ki, ni douilti iwari fo wourou diongou an diongoutou bété ka roume dji, iwou roume dji saté di saté ifé tigné idé fénan ifou roume dji binan fou kine babiyone anto ifiyé tigno, ifiyé tigno isima nimo bouyi si nimo kotou dékdi mola dokoghi bari ni ma kotou mola dokéghi mo féri sima, féri si ifé douboune di modo ila tigné nan mone mo fiyé rome dji mola thiké ghi bélé parce que ni tigné kaye mo fiyé régui rome dji mola béléghi di bane dane bane babiyoma ikakati niroma. Ikakati yomé férine kourma ki <hesitation> yomé férine kourma ghounne iwa kognou ifountou gnodiou mo kotouni ni ifoye toune migna, gnodiou mo férine si yadi mo régui biréghi ghounne a foyine foyine <hesitation> foye toune migni ghoune béghine ila fénan foni sane koutoulan ila fénan horé horé mo léni mola fountou youne sighoune béne mo rome, mo roundou mo gni, ni mosi bertéghi kotéké mo régui biranan, mo roundoutou mo gni ibiri mo nansi ka béléghi, nansi ka ni boude boude nalé nansi gnaksé mo régui biranan an foye toune migni ghoune béne la fénan mola di finan ila roundou, roundou kama fé mola fountoughi nimo léni gnighi mola fountoughi mo douiltouni mo gni, bane babiyoma ikakati niroma bane, go yike nani di yoni gnodioune mfé kaye kouyatini mo kane sidatima, sidatima ni boughoune mofé sidatima ma thini nan mo dadé, gnétima déye doron ila kidi kirbi wa, ila kibi. Ni kirbi féran fiyé fo mola béléghi, ni boughoune mo sotou gnétima dékdi mo, dékdi yoni yoma sidatini ni, bintéghi matima ila nogoutou tagna déti kounan diongou isima nan, déye gnétima sotou ring, sotouni bon nima thini fou nikighi mo kaye fo mo dibi wama fou younou wobe iwourou ghoune fé younou déye gnété mo kotou isi youne mo sidéni tibatou ila kidi, mo déye fo horéma kidi béne mo yike modi perdi, ma rome dji mo di mo sidéyi mo kogno. Mo kognouma fé hanne gnodiou ma routou hanne gnodiou nan, ghounné bigué sima. nimo routoughi ni boughoune ma férine foye tine migna, mo yi sigoma, mo yi sigoma no yoni nalé no déti isima ila dimo explika dékdi dokéni, dékdi ibouni isima sigane, surtout sidé sidé youne kaye, isidé sidé youne hé youne kama fou nama boughati mo régui diongoughi an naka molima souwé palama idéni naka molima ikandjima mola sourou dongou ghi ni boughoune tiyé bantima mola roundou mo sourou bélé nan inérine fo wama wame mo yongouni doron inérine, isidé sidéma younou nérine biti kama, fou nana boughati biti kama.